می تا ہر قسم ݜیلے خوش ہنی۔ ما تا آسو کیلے ݜیلے خوش ہنی۔ کوشاریما بیچیلی، انا می لالی خوش ہنی۔ سی کامیک ہنو می کیلے ݜیلے خوش تھیما، اؤ خلقو تمو خواہش کے کدئی ݜیلے کفن بینو۔

می موڙو ستو پیادل سفر تھوستی آسو تی نا محسوس بینو۔ چی ݜونا بونا۔ اؤ ہورگا انا محسوس بینو کے آسو شیشو نظارائی پشونا۔ اے شیشو دیشائ بینا، چینائ بینا اؤ غورا آسئی زہن کھولاؤ بینو۔ آسو انا محسوس بینی۔ پیادل سفرا تی آسو ورزش بینی، بدن چست بیلی۔ صحت ٹیک بیلی۔ بدن نی غت تھینی۔ شوگر ختم بینی۔ بلد پریشر نی زیاد بئینی۔ معدا ئ ٹیک بینی۔ نیِند غورا آٹینی۔ ہورجا پیادل سفرو لالے فائدے ہنی۔

آسئی ملک در شنوٹی انا نٹونونو تھینا، بانٹئی نٹونو تھینا، اؤ بانٹئی تھونو در شنوٹی گٹو نٹونو تھینا۔ لا اسئی ملک در شنوٹی تھینا۔

انلائن بنکنگ بارا در می انا خیال ہنو آول خلق کامیک آسی خود پسے گھٹینا سی، لالو مشکلات در گھٹیناسی۔ چین ڈاریک انلائن بنکگ کارا پیسے اٹینا، ایک ملک تی ہور ملک ہم انلائن ڈاریک پیسے آٹینا، ایک علاقہ کئی ہور علاقہ در بینکنگ بارا در می انا خیال ہنو کے ایک دیشا کئی ہورے دیشا تی پیسے لالے زبردست طریقہ تی اینا، اؤ ایلا خیال می۔

اسوة تمو جیب موسقی خوشرون کی اسی تمو جیب لالی خوشہنی

آسئی کمیونٹی در روایتی موسیقئی یا نتونو ہنو۔

اے آئی آسئی خیال در اؤ زندگی در آدامو استعمال بینی لکہ کامیک ٹکئی آسئی جیب در مشکلات آسی اے آئی در رزیگی، سی سئی اسو تی جے ٹکئی معنی نیکالونا،

تمو بچوں ٹیسٹ ٹئ بارہ دار انا سوچ تھئ مہ جی اسی شونوٹی کمیک بین اولی نو سکول کے ہیلو کینی نی بئ ا او کی کمیاپ بین اُستاد تی راؤ نہ جی ٹیسٹی گینین او شونوٹی کمئاپ بین

ما تمو سأت تی انا نصیحت تھیما چی می سأت غلط دیشائی نی بجئی، غلط خلقو ست نی بئی۔ می تمو سأت تی لالو نصیحت تھیما۔ غلط خلقو ست نی بئی اؤ تمو اسکول رس سا نصیحت ما لالو تمو سأت تی تھیما۔

آسئی خاندان در کوئی ہم مقامی میلہ ؤ نی بیلنو۔ اؤ سیمینار مقامی خلقو کارا کدا کدا تھینا۔ آسئی خاندان کامیک ہنو سی کوئی کاص سیمینار نی سپارے۔ بس عید در بوٹی کاندان خلق جمع بئینا۔ یا گم کادی در سمیٹا بئینا۔ یا کوئی سفراگا واپس آلے او سیس کارا خاندان در بوٹی نفری جمع بئینا اؤ ایک سیمینار طرز پروگرام سپارابجنا۔ ہور جے آسئی علاقہ در سیمینار کوئی نی سپارینا۔ اؤ نی سیمینارے رواج ہنو۔ کدا اسکول در استاز سیمینار سپارینو سیس درت بوٹی علاقائے مشرے اؤ بڑے اؤ اسکولے شنوٹی جمع بئینا۔ انیس کئی علاوہ کوئی سیمینار اسئی یاد نیش۔

آسو تمو وطنا تی قانون دانے خیال آدامو رݜونا، چی لا آسو تی ایک قانون ایک لاء آٹئی۔ چی سیس کئی آسئی خلق جاہل توب کئی نیکھئی۔ اؤ سم پوندی پیر بئینا۔ اؤ جاہل توب نی تھینو۔ آسئی وطنا تی قانون دان ایک قانون سپارئے، سیس در آسئی خلق جاہل توب کئی نیکھئی۔

آسو اکو تی پارٹی سپارونو تمو سأت جمع بونا اکھو تی ایک پالٹی سپاریتو۔ با سیل تی بجونو، اؤ سا پالٹی اسو لالے خوش ہنی۔ اؤ سا پالٹی لالے شیشو ہم ہنی۔ آسو بوٹی سأت جمع بیلو۔ ایک جا چکرا تی بینو۔ ایک پکنک پارٹی سپارینو۔ انجوائے تھونو۔ زنگلا تی بجونو، کھون تی بجونو، ڈنڈ تی بجونو۔ اؤ کدا کدا بازار تی یا مشہورو چکرو علاقہ تی بجینو۔ کالام مہوڈنڈ، ملم جبہ، گبین جبہ، اتروڈ۔ شاہی باغ گلگت بلتستا، وغیرہ علاقئ آسو چکرو کارا لالے بہترین علاقے ہنی۔ آسو کلہ چکرا تی بجنو۔

می موݜو تی زناور شُوں لالو اینو، خو کوچر لائی سیس در شوں ہنو، روڈ رئیلا سیس در شوں ہنو۔ خو قدم تی بئیلا شوں ایلا زناور آسو تی مومو تی لالو اینو۔ کھون تی بئینا موݜو تی شُوں آسو تی لالو اینو۔ اؤ شوروٹی رئیلا، کاگ رئیلا، ہر قسم زناور آسو موݜو تی اینو۔

آسئی جوندا در عالم عزت آدامو تھینا، سی اسو تی دین دی پوندے پشارینو، اؤ استاز کامیک لہنو تا سا آسو تی اسکولی در سبق پشارینو، چی آسئی خلق موݜو تی بئینو۔ اؤ رشتہ دار انیس کارا تھینو سی آسئی غم خادیو در رشتہ دارے آسو ست ڇکوبیالے بونا، لیس کارا آسئی لا دستور ہنو۔

آسئی کامیک وجہ انا ہنی کنئی آسو خلقو ست گو بینا، بیلے بینا، ائ بینا، کوکورے بینا، لیس کارا خلق ایک دیشا کئی ہور دیشا بئینا، بانڈو تی بئینا، آسئی گو سا تی رݜا سہی بئینا، اؤ کولاؤ رݜا بئینا،

آسو لامبو کنا انا محسوس تھونا گرمی بیلو آسو لامبو دونا، شیدل بیسو آسو لامبو یاد نی اینو، کے شیدل بینو کوئے لامبوئے ذکر نی دینو کے یخبند بینو، اؤ لامبووئے دونا سی انیس کارا دونا کے آسوپاک بونو آسئی صحت سہی بینو، سی انیس کارا آسو لامبو دونا سیس کارا آسو اینا محسوس تھینی کہ صفائی نصف ایمان ہنو۔

آسئی کمیونٹی در، آسئی وطنا در، آسئی علاقہ در، آسئی دیشا در شنوٹو لالے مشہور نتونو ہنی۔ اسئی دیشا در شنوٹی بانٹئی، جھگے، کبڈی، ہاکی کرکٹ، لیلا لالی تھیم۔ لا سئی خوشاریبنا ہم۔ اکثر شنوٹی روایتی نتونو تھیما، اکثر کرکٹ تھیما، والی بال تھیما ہر جے گیم تھیما، ایک نو گیم ہنی ٹکٹکئی گیم سا گیم شنوٹی لالو تھیما اؤ خوشارینا۔ با شنوٹی موبائل در ہم مختلف گیم تھینا۔ شنوٹی ہر نمونا جے نتونو ہنی تھیما ہم اؤ کوشرینا ہم۔ نتونو بچو کارا غورا ہم ہنی۔ کے نتونو در شنوٹو زہن تیز بیلو، صحت برابر بیلی، چست بیلو، سست نی بیلو، بیمار نی بیلو۔ انیس کارا اسئی تمو بچو تی گیم نٹونو چھورینا۔ اسکول کئی بعد، مدرسہ کئی بعد شنوٹی خامخا نتونو تھینا۔